kaa indika nai mwaw na mizikshian andado nanado bwonden ngam janta dowdi aathlet kum, aathlet ayi na mwakala andi wye ayi senanga jotande tv bwuti bye balong ro manane kum mizikshian na mwurin nanugai jotapa Michael Jackson na bwere na indes wosai so bura niru go milata mizikshian andado